زه شات غوره ګڼم، ځکه چې طبیعي دي، ګټور ویټامینونه لري، او بدن ته تاوان نه رسوي. بوره ډېره خوږه ده او زیات استعمال یې روغتیا ته ضرر لري، لکه شکر یا وزن زیاتوي. ځینې خلک د خوراکي خوږونکو لکه سټیویا څخه هم کار اخلي، خو شات تر ټولو طبیعي او ښه انتخاب دی.